Kua yasï febrero, <hesitation> kuape opaete mbaere <hesitation> yande puere ñamo piensa, kuako <hesitation> mas o meno kua yajï, möpëtï arasape jaeko opa, jare kuape yambo cosecha opaete mbae, jaemavi ñamae aretere, hare jukurai yayapo vaera yasoropai yanderu tumpape, kua <hesitation> kua arasa yasïpe ou jaeko arete carnaval, jare yande puerevaera arete yayapo.